पोनो पू निज्या स्नीकर्स, स्पोर्ट्स शूज, फ्लैट्स, सिलप ऑन, सेंडल्स, सिलपीयर, लॉफर, चप्पल्स, ऐथलेटिक टिक शूज, वॉकिंग शूज, ऑक्सफोर्ट शूज, लॉफर्स शूज, ब्रोक शूज, दुर्बी शूज, मोकासिन, पंप्स, ड्रेस शूज, स्मोकिंग स्लीपर्स, पार्टी शूज, वेडिंग शूज, कंप्लीमेंटरी हिल्स, फंकी शूज, किड्स पार्टी शूज, क्रॉस ट्रेनिंग शूज, फुटबॉल शूज, बास्केटबॉल शूज, क्रॉस कंट्री शूज, टेनिस शूज, गोल्फ शूज, स्नो बूट, वॉटर शूज हाइकिंग शूज, वॉक शूज, फुट वियर स्नीकर्स, लो टॉप शूज, हाई टॉप शूज, डिजाइनर बूट, ब्लैक शूज, डिजिटल बूट, युग बूट, लेदर बूट, आर्म बूट, फर बूटीज, अल्टरनेटिव बूटीज, एक्स किमो बूटीज.